कॉन्सर्टमे आ खेलकुदमे हमरा छानेके कही न केहु त हमे खेलकुदके छानम। आ ऐसे इ बात नाइखे कि हमरा कॉन्सर्ट न मन परैये। कॉन्सर्टो निमन बा कॉन्सर्टमे जाईला पैसा लगैये आ खेलकुद करेल त कहबो चलजाम कूदे <noise> दौडे खेले फूटबल खेले क्रिकेट खेले संगहतिया सब संगे त उसङ्के होजाइए। आ कॉन्सर्टमे उहे बात बा उहे आब केहु गाना गाइए चाही नचैए त उहे देखेके मिली त उहो ठीके बा एकलाखासे। दोसर पाखा कथी होगेल खेलकुद होगेल त खेलकुदमे जाम त हमनीके एउटा कथी होगेल स्वास्थ्य निमन रही। हमनीके दौडम दौडम त पसीना बगी पसीना बगी त हमनीके बीमारी न होइ उ कारणसे हमनीके स्वास्थ्य बहुत निमन रहि का। आ खेलकुद सब जनाके करेके चाही आ कॉन्सर्ट न करेके चाही इ हम न कहितारी कॉन्सर्टो देखेके जाइके चाही। सब समयमे ठीक रहैये। आब केकरो कॉन्सर्ट देखेके मन परैये केकरो खेलकुद करे जाइके मन परैये आ हमे <noise> खेलकुद करे जाम काहेसे खेलकुदके हम देली बात कि हे सब रहैये। आ उहे आब कॉन्सर्ट होगेल त कॉन्सर्टोमे हमरो जाइके मन त लगैये इ बात त नाइखे कि मन न लगैये काहेसे उजगा त औरो मनोरंजनवाला बात होगेल न उजगा त और खाली खाली मनोरंजन होगेल खाली गाएके बा नाचेके बा त उहो निमन बाते त उहो करे जाम बादमे कहियो न कहियो हमे ।